A gyíŧi ma bigi ma ngolini antiiti ma, he gí jídemba, jídemba hee hi ngolu. ateegi ndaani fŧeenŧ nda aŧoorna, ateeg ndaani fŧeenŧ. Unsibili ma he gí bíti, hi ma nñoom, he fana nda adumna he, ateeŋ ndaani fŧeeŧ wi ma húri yaa wee wi antúm a liitina antimbi. Gyíŧi bisib bogi bége, wi tíngani ñe ngolitibà, bâana daajirri ngi bà waato waati ngi mbàmba bâgina hala uwoda.